﻿Sibir hududlarida harorat judayam past bo'lganligi sababli u yerga men chamadonimda avvalambor eng qalin kiyimlarimni va sovuq urishiga qarshi bir nechta gel kremlarni olib olgan bo'lardim.